<hesitation> kalo hewan yang sayo takut itu bang yang aku takut itu anjing bang, sebenarnyo tu lebih ke trauma bang kalo anjing tu bukan takut dalam hal kek gimano-gimano kalo ningok biaso yo santai tapi kalo lah di dekatin pasti keringat dingin bang sayo samo anjing, soalnyo dulu sayo tu pernah main ke tempat kerumah kawan sayo, di satu daerah jugo kan satu desa samo sayo, nah anj dio tu punyo peliharoan anjing bang, anjing penjago rumah kek gitu, biaso anjing-anjing kebun gitu kan anjing-anjing <hesitation> kalo bisa bilang orang tu anjing liar gitu nah, bentuk an nyo gitulah, anjing nyo rado itam nah kebetulan sayo main kerumah kawan sayo tu malam-malam bang jam sepuluh jam sebelesan anjing nyo tu lagi tiduk tapi tiduk nyo tu ditempat yang gelap gitu lo bang remang-remang, nah posisinyo sayo lagi <hesitation> gurau-gurau becando samo kawan sayo sambil mundur-mundur gitu bang, terus tepijak buntut dio nah pas tepijak buntut nyo tu dio nak ngigit sayo ngejar sayo nah jadi semenejak tu lah sayo tu kalo ningok anjing yang ke gitu sudah mulai dekat pasti takut bang pasti menghindar. Bukannyo takutnyo sampek kek gimano-gimano nian histeris dak tapi tu yo itu tadi kareno trauma hampir digigit anjing nah s-selain itu jugo pernah dikejar jugo samo anjing yang rabies soalnyo dikampung sayo dulu pas kecilan sayo tu biasolah anak anak kecil ini kan bang kalo hari hari biaso tu main goli main gundu gitu kan, pas kami lagi main ado anjing liar anjing gilo kalo kami nyebutnyo, anjing rabies itu ngejar kami lagi main ado tigo kawan sayo kanti sayo tu yang digigit, ha jadi pas dio mau ke arah sayo, sayo loncatlah ke pagar rumah tetanggo, jadi itu pertamo yang bikin sayo trauma, terus ketiko sayo main tadi yang kepijak buntut ha itu mau digigit lagi kan jadi sampai sekarang tu raso trauma anjing tu masih teraso bang.